Kontak gena ge ngom kare so gahi so loho coma so sone balon ge, kontak gena si ngone butu so loho ge anggena ena na strom ge ena tagi dadi balon gena ena loho, si ngone so sone kontak ge strom ge ena tagi rewa, dadi karana ena tagi rewa ge dadi balon ge ena sone loho ua.